زه به د لامبو ځانګړی لباس واغوندم او چپلۍ له ځان سره یوسم. یو نرم جانپاک، دلمر ضد کریم، او عینکې هم له ما سره وي. که امکان وي، یو کوچنی توپ یا د لامبو سامان هم یوسم چې خوند واخلم. د اوبو بوتل او لږ خوراک به هم ضرور له ځانه سره لرم.